tattawen morm deera ishian sun akin ishi karkaar morm sunii muken dera fan nyaat mukdeera, midan kab fa woinin lilla deera, muken dedeera sun fa, woni irra nyaatiey sagale ama kol fa sunin nyaatiey, bisan fanen bisan woisan bayya jirren bissan fan duud, gomara deera ishian sun akas ishi kakaraay.